Tsy misy, zato, roanjato, telonjato, efajato, dimanjato, eninjato, fitonjato, valonjato, sivanjato, arivo, s arivo no zato, arivo no roanjato, arivo no telonjato, arivo no efajato, arivo no dimanjato, arivo no eninjato, arivo no fitonjato, arivo no sivanjato, roa arivo, roa arivo no drala zato, roa arivo no roanjato, roa.